Ma a mi a m'pias le persun-ew genti-i, le persun-e ch'a sun sincere, ma e pöi anche le persun-e che a të giütu ënt ël mumento del bizogno e pa mach për andé fe 'na riada al bar e përché a i sìu anche cuandi ün al a da manca